Ng'ombe na mbuzi wanamue wamuelewa, mh- mfuga mlalii mchungaji wao. Kwasababu ukamfungulia ukamuga uchungaji, kwamba nimbane tuu hanuu niwekaa labda nikanywe mathii au ninde nikahumuuze kuzati kuchanganya wo- ng'o- ng'ombe na mbuzi wahuya mpaka nyumbani wakubasa. Wakeza hohiho basi wahangaika hada ukabunda kuweka madhi, wahitahe nyumba ya wagonayo wengia wagona. Kwahiyo wanaupendo sana naa.